тілегімде сенген едім
жүрегіңнен мен деген айналдым айналдым
сезім оты сөнбеген жан жарасын емдеген
жанарыңа мен терең байландым байландым
алаңдаймын сенің жоғыңа қарайлаймын күтіп жолыңа
келгеніңше түсем сағына сен үшін күйге мен
күдіктеніп қайтемін сенемін үміттеніп еріп келемін
көнгенімнің жалғыз себебі сен үшін сүйгенім
жүрегімді тербеген тілегіңе сенген едім
жүрегіңнен мен деген айналдым айналдым
сезім оты сөнбеген жан жарасын емдеген
жанарыңа мен терең байландым байландым
жүрегімді тербеген тілегіңе сенген едім
жүрегіңнен мен деген айналдым айналдым
сезім оты сөнбеген жан жарасын емдеген
жанарыңа мен терең байландым байландым
сәлем саған сәлем саған туған ел
елордада сағат он нөл нөл
таңғы шоу
иә достар эфирде таңғы шоу және де жаңадан қосылған тыңдармандарымыздың барлығына қайырлы таң дейміз ііі ақ жол тілейміз және жолда келе жатқан жолаушыларға
ал дәл қазір сағат тілі онды көрсетуде жандос сейдалиннен жаңалықтар тыңдап алайық одан кейін әрі қарай таңғы шоуды қонақтарымызбен бірге жалғастыратын боламыз
жаңалықтар
студияды кезекті жаңалықтармен жандос сейдаллин
елорда күніне арналған шаралардан түскен қаржы арысқа жіберіледі
қала күніне нұр сұлтан қаласында шамамен жүз сегіз іс шара өтеді оның сексеннен астамы тегін
бағдарлама әлеуметтік бағытқа арналған және көрермен көп қатысады деп жоспарлануда деп хабарлайды қала әкімдігінің сайты
астана күнін мерекелеу аясында өтетін ақылы концерттер мен театрландырылған қойылымдардың билеттерін сатудан түскен қаржы қайырымдылық мақсаттарға жұмсалады
атап айтсақ концерт ұйымдастырушылары билет сатудан түскен қаржы арыс қаласынан зардап шеккен тұрғындарына арналған көмек қорының шотына аударылатынын айтты
және мерекелік советтердің демеушілері арнайы қарастырылған қаржыны арыс қаласының зардап шеккен тұрғындарына көмек көрсету қорына аудармақ
түркістанда өгей қыздарын азаптап келген әйелге сот үкімі шықты
бірер күн бұрын ғана босанған жұлдыз көбееваны сот кінәлі деп тауып оны төрт жылға бас бостандығынан айырды деп хабарлайды ктк телеарнасы
еске сала кетсек жетісайлық жиырма сегіз жастағы келіншек кәмелетке толмаған үш өгей қызды аса қатігездікпен қинап келгені биыл сәуір айында белгілі болды
ол екі жылда күйеуінің бірінші некеден қалған үш қызының тырнақ астына ине тығып мұздатқышқа қамап тіпті ыстық суға отырғызып келген
енді ол абақтыдан шыққанша екі жасар ұлын күйеуі тәрбиелейді ал қырқынан шықпаған сәбидің тағдырын арнайы органдар шешпек
бірінші шілдеден бастап электронды теміржол билеттерін сатудың жетілдірілген жүйесі іске қосылады
елімізде енгізілген бұл жүйе бос билеттерді белгілі бір уақыт аралығында ғана сатылымға түсіреді
оның уақыт алгоритмін автоматика өзі есептеп шығарады яғни бұл жүйе бос билеттерді ұстауға қарсы бағытталған деп хабарлайды қазақпарат жолаушылар тасымалының баспасөз қызметіне сілтеме жасап
айта кетсек өткен жылы интернет арқылы он алты миллионнан аса билет сатылған
ташкентте абай операсы қойылады
спектакльді өзбекстандағы қазақстан жыл аясында астана опера театртының труппасы ташкенттегі гастролі барысында ұсынбақ
гастроль оныншы шілде күні қазақстан республикасы мәдениет және спорт министрлігінің қолдауымен әлишер науаи атындағы өзбекстан мемлекеттік академиялық үлкен театр сахнасында өтеді
бұл астана опера театрының тарихында өзбекстандағы алғашқы туры
симфониялық оркестрге қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері алан бөрібаев жетекшілік етеді
гастрольдік бағдарламаны он үшінші шілде күні пучинидің мадам батерфлай операсы жалғастырады
әзірге осы келесі жаңалықтар легін бір сағаттан кейін қайта тыңдайтын боласыздар жұлдыз фм қосулы болсын
ауа райы бүгін алматыда отыз жеті градус ыстық нұр сұлтанда жауын жауады плюс жиырма жеті градус
жұлдыз фм ән көңілдің ажары
қасымнан бүгін табылмай алыстап кеттің сағымдай
жанымды нұрға бөлеуші ең арайлы аппақ таңымдай
ойлама ойламайды деп қайғыға бойламайды деп
жүрегім қалғандай сен деп сағынып сарғаямын мен де
ойлама ойламайды деп жүрегім ауырмайды деп
ойласам өзіңді жаным бойымды өртейді жалын
ойлама ойламайды деп
жаныма жара салып мұң жете алмай саған қамықтым
ескегін есіп жетсем де тәуекел деген қайықтың
ойлама ойламайды деп қайғыға бойламайды деп
жүрегім қалғандай сен деп сағынып сарғаямын мен де
ойлама ойламайды деп жүрегім ауырмайды деп
ойласам өзіңді жаным бойымды өртейді жалын
ойлама ойламайды деп
ойлама ойламайды деп қайғыға бойламайды деп
жүрегім қалғандай сен деп сағынып сарғаямын мен де
ойлама ойламайды деп жүрегім ауырмайды деп
ойласам өзіңді жаным бойымды өртейді жалын
ойлама ойламайды деп ойлама ойламайды деп
таңғы шоу
енді ақбибі сенің наргизді танығаныңа қанша болды
наргизді енді мен бес жылдай болып қалған шығар үйренетін уақытың келді ғой
ерлан орынбасар баян нұрмышева таңғы шоуда қонақта жалғастырайық енді ііі жаңа мен ойланып отырып бір нәрсе сұрағым келіп кетті ерланнан
не нәрсе жайлы
ерлан енді кез келген ер азаматтың басында болып тұрады жұмыстан қатты шаршайсың анадан шаршайсың мынадан шаршайсың сөйтіп жатып қаласың үйде иә
мхм сондайдан өткен екен сондай кезеңнен өтіп бүгін келіп отыр екен бізге іхі
і одан ондай кезеңнен баян шығарыпты айтыпты болды қой мынау не жатыс сөйтіп барып ыыы шетелге демалып келіпті
ал шетелге барып демаламайтын жігіттер ше қандай кеңес бересің сондай кезеңнен қалай шығамыз не істейміз
ондай жігіттерге баян сияқты
сосын шетелге алып барады дейді ме шетелге алып баратын қызға үйлену керек иә иә
біліп отырмыз ғой сенің ақшаңа апарған шығар
үйтіп кез келген әйел істей алады
ерлан ы қатты қиналған кезде ер азаматқа
көп жігіттердің ішіп кететіні сол шығар негізі і ең бірінші
сен қалай ішіп кеткен жоқсың
сол үшін баян сияқты қызға үйлену керек
жоқ енді адам біріншіден алланың құлы екенін ұмытпау керек деп ойлаймын
сол ойында болса көп нәрседе адамды құтқарады ғой негізі
барлық нәрсеге адамға күш жігер береді і өзімен күресуіне де
ііі адам бірінші өз өзімен күресуіне бір үлкен күш керек айналасымен күреспей ақ қойсын тек
ең үлкен жеңіс өзіңді жеңу дейсің ғой иә иә
ал ыыы одан кейін жаңа кино көрдім дедің мхм үйде жатып кино
енді кино деген ол ыыы кішкене өз өзіңді алдау ғой
уақытша алдау процессі аха
бірақ мотивация алады кейбір адамдар кинодан өмірге деген бір құлшынысы
таңғы үш жарым төрт жарым бес жарым шығады да сен осы жерде жата бересің бе диванда
ұйықтасай деп қояды иә осы жерде ұйықтай беремін деп қоясың
ал енді баяннан сұрайық мхм
ер азамат сөйтіп қиналған кезде оның ыыы онсыз да ы жарасы бар ер азаматтың жарасын тырнай бергенше
ы не істеуге болады қалай шығардың ерланды
енді бәріміз сезіп біліп отырмыз ғой өзінше жалғыз өзі шыққан сияқты болып отыр
қыздарға кеңес ер азаматың жұмыстан қиналып бір сондай ыыы қиын сәтте қалай жәрдемдесуге болады
жоқ енді негізі ондай қандай жағдай болмасын бірінші адам өзін өзі жинақтамайынша
қаншалықты енді ммм айтасың былай былай дегенмен ол адамның өз түйсігінен өзі түсініп өзі өткермейінше өзін жеңбейінше қасындағы адам көмектесу қиын деп ойлаймын
бір бірін мақтай берді ғой бұлар иә
айтты ғой жолда көп сөйлесеміз деп жаңа болып тұр ғой жолда келе жатқан кезде
мен әрине енді ыыы жаңағы і шығып бір достарыңмен болсын бір қыдырып келші шығып келші деген сияқты айтамын да
мүмкін бірге шығайық бір жаққа шығайық деп мхм ііі
иә ыыы енді әркімнің жағдайында әртүрлі
былай айтқанда тәсіл қолдану керек шығар енді бәрінікі бірде бола
дәмді тағамдар істеп бердің иә енді әртүрлі
бәсе семіріп кетіпті деп
і бізде енді сондай мүмкіндік болғаннан кейін әрине басқа елге барып
ыыы бір жағынан бұл ыыы тұрмыстан да кішкене адам өзін өзі і демалту мхм
екеуің ғана бардыңдар балаларды қалдырып екеуіміз ғана барып
балалар кімнің жанында қалды апасының қасында апасының қасында мамамыздың
енді алла қаласа тоғыз айдан кейін бауы берік болсын деп отырайық
таңғы шоу ерлан орынбасаров баян нұрмышева қонақта жалғастырамыз
эфирде таңғы шоу
өмірімде сенің есімің жүрек тапқан шешімін
көңілімде шоқтай жалын ән үміт гүлім ұшты бағымнан
алыс кетсең сені сағынамын ммм
айлы түндерде жұлдыз үміт тағып жүрдік біз бірге тәтті сезім жағып
бөлеп жалынға қоңыр күздің бағын жайнап жанымда жүрші бірге жаным жаным
тілегімде жүрсің жасырын қыран мінез асылым
жүрегімде тұнып жақұтым шуақ шашты ғұмыр уақытын
менің ғана сенсің бақытым
айлы түндерде жұлдыз үміт тағып жүрдік біз бірге тәтті сезім жағып
бөлеп жалынға қоңыр күздің бағын жайнап жанымда жүрші бірге жаным жаным
айлы түндерде жүрдік біз бірге
айлы түндерде жұлдыз үміт тағып жүрдік біз бірге тәтті сезім жағып
бөлеп жалынға қоңыр күздің бағын жайнап жанымда жүрші бірге жаным
айлы түндерде жұлдыз үміт тағып жүрдік біз бірге тәтті сезім жағып
бөлеп жалынға қоңыр күздің бағын жайнап жанымда жүрші бірге жаным жаным
жаным жаным
жұлдыз фм
жұлдыз фм де таңғы шоу
таңғы шоу жұлдыз фм де ыыы мына жерде үзіліс кезінде ойбай бір үндемей кішкене демалайыншы десең ауызы жабылмайтын екі қыз бар наргиз бен ақбибі
телефон мүлде шұқыламайды ғой осындай әйел алу керек ше
иә күштіміз ғой мхм
жұмыстан шықаннан кейін сөйлесесіңдер жарайды ма ал қонақтармен сөйлесіңдер
ммм гастрольдік сапар жайлы айта өтсеңіздер немесе қандай концерттерде құдай қаласа ыыы өткізейін деп жатсыздар
не деген сұрақ
баян біз қайда барамыз
і жоқ ііі дәл қазір ііі гастрольдік сапар жоспарда жоқ мхм
ііі біз қазір жаңа айтып кеткен ііі әндеріміз і жаңа әндеріміз екі үш ән тұр соның ііі сөздері дайын болса сол жаңа әндерді толықтырып жазып
ііі бейнебаян түсіру алдағы жоспарда бар
қандай әнге құпия болмаса
сіздердің радиоларыңызда жиі қойылатын нәзігім деген баянның әні бар іхі
алдағы уақытта келесі апталарда сол әнге і бейнебаян түсіреміз өйткені сұраныс болып
нәзігім деген ііі жаңағы қыз ұзатуда айтатын ән емес пе
сол ыыы талап сондай болып тұр
ол әнді қазір меломан тобының жігіттері орындап қыз ұзатып жүр
ұзата берсін жақсы ғой ол да іхі енді баянның сол әніне көбісі бейнебаян сұрап жатыр мхм
сол әнге одан кейінгі ммм өзгеше бір бағытта бір сондай бір ән жазып көрсек пе деген
иә заманауи бағытта
опмай опмай деген сияқты ма жо жо жоқ ондай емес енді
бір і ерекше бір образ жасағымыз келіп жүр іхі
енді көрейік деп жатырмыз
ыыы өйткені әртүрлі тыңдармандарды бір қамтығымыз келеді расында
айтпақшы ерланды төл мерекесімен құттықтап қояйық кеше ерланның мерекесі болды құтты болсын
олай санамаймын енді
і мен ойлап отырмын і бейнебаянға ше ыыы нәзігім әнімен қыздарды ұзатып жүрсің ғой шүкір аллаға иә
солардан ерлан өзі түсіріп түсіріп түсіріп кейін бейнебаянға есесіне ыыы кәдімгі басты рөлдерді сомдаған адамдардың барлығы
деп жасауға болатын шығар дегенім ғой сол ұзатылған қыздардың рұқсатын алып ммм
жарнама болады да одан кейін күнде ұзататын боласың
қыз ұзатып жатқанда өзіңнің жылағың келген кездер болды ма
ііі жылағым келеді деп айтпаймын бірақ көңілім былай жүрегім бір
босап бір ы уайымдайтын кез болады
сол қыз үшін иә қыз үшін уайымдайсың иә
иә құрметті достар естеріңізге сала кетейік бүгін бізде қонақта қазақстан республикасының ең мықты қыз ұзатушысы баян нұрмышева
және баянның жеке режиссері ерлан орынбасаров
негізі ііі біз сол нәзігім деген әнді аяқ астынан шығарғанбыз
ііі бір тойға бір қызды тек осы баян ұзатса деген ұсыныс болды мхм бірақ бізде і ән болмады
ы біз басында қарсылық білдірдік баян мүлдем қарсы болған мен қыз ұзатпаймын деп мхм
кезінде маған үйленбеймін деген сияқты ғой жаңағы
ондай да болып па еді қалжың айтамын ааа
сонымен ыыы қолқа салғаннан кейін бір кісілер аяқ астынан сол әнді түнгі үште отырып баян әнін жазды мхм
сосын ыыы күндіз сағат ы он он бір шамасында біз студияға барып кешке дейін соның аранжировкасын жаздық
енді қалай болатынын сосын кешкі асқа ақынды шақырдық іхі ы бақдаулет арыстан деген
білесіздер иә қайтіп сөйлесу керек екенін
сол астың үстінде і сол әннің сөзі бітті мхм
ал келесі күні сол ы аранжировкадағы дыбыстың барлығын і тірідей жазу яғни домбырашыны шақырдық
бір сағаттан кейін келді одан кейін жетіген жазатын одан кейін сырнай жазатын домбырашы деген сияқты соның барлығын
жиырма төрт сағатта бітірген екенсіңдер ғой жиырма төрт сағатта емес қырық сегіз сағатта бітірдік қырық сегіз сағатта иә
ол қыздың аты кім
ал бірақ ыыы қай қыздың
әселге рахмет әселдің арқасында осындай әдемі ән жарыққа шыққан екен
ыыы нұрғазы саған хат келіпті мына жерде ассалаумағалейкум маңғыстауда жұлдыз фм радиосы өшіп тұр дейді не болған дейді енді инстаграмнан қарауға мәжбүрміз дейді
ыыы сіздерге ән берсек болады ма сөзін әкем жазады жақсы әндер бар дейді әділ ііі
енді инстаграмы бар ммм бұл жұптың ыыы сол дайректке жазу
уатсапқа жазсын не болмаса сол жерде телефон нөмірі көрсетілген инстаграм парақшада сол нөмерге уатсап
ол уатсапқа кім жауап береді ерлан жауап береді
әй ерлан сен екі ай үйде жатамын деп уатсапқа жауап беріп кеткенсің
негізі мен мүлдем уатсапқа жауап бермейтін адаммын аса көп көтере бермейтін адаммын ғой мен іхі
бәрін ерлан істейді иә бәрін ерланға сеніп
жігіттер баянға ватсапқа хат жазбаңдар ерлан жауап береді
сенің нөміріңді білетін шығар біраз адамдар
баянның нөмірін көп адам біле білмейді і тек қана мен білетінмін
мхм одан кейін менің анам біледі ы бір екі ғана бауырым білетін
ііі бірақ бір досымның әйелі осы журналистика саласында жұмыс жасайды
сонымен ыыы енді бір бірімізді қонаққа шақырамыз ғой енді іхі
сонымен бір әйелге қатысты бір тақырыпта бір баянның нөмірін бере аласың ба деді маған
жарайды дедім енді аралассын ақыры жекжат болғаннан кейін деп
сөйтсем ол тәтем бүкіл алматының журналисттеріне таратып жіберіпті сонымен баянның нөмірін қайтадан ауыстыруға тура келді
а қазір басқа нөмірде иә
не деген қадағалау
і жалпы ыыы қияли сұрақ дейді егер баян ханымға жоғарыдан депутат болу ұсыныс түссе келісесіз бе дейді жоқ келіспеймін
ы билет ұтып алғым келіп тұр қандай тақырыпта сұрақтар қызық екен дейді
енді қоя беріңіз өздері таңдап алады ғой
жаке бүгін нешеге дейін боласыз жұмыста дейді
ы бұндай сұрақтарды тікелей эфирге қоймаңыздар жауап бере алмаймын себебі бастықтар тыңдап отыр мен етіп кетіп қалатын әдетім бар
таңғы шоу ерлан орынбасаров баян нұрмышева бізде қонақта ал қазір ерлан кешірім сұрайды кеттік
таңғы шоу
мөлдір мұңды жиып жанарыңа сәлеміңді жолдайсың тынбай
жауап таппай жазған хабарыңа еске аламын өткенді қимай
айлы түндер әні махаббаттың жүрегімді тербеген еді
іңкәр сезім тәтті шапағатты арман болды біздерге енді
қимаймын мен сені өзгеге қалайша сөзбенен
жеткізе алармын жүректің қалауын
өтінемін кеш мені махаббатым сағынып күтпеші
алдады арманым кешір мені
өзің ашқан сырды ұмыта алмай күндер өтер аңсаумен талай
өкінсе де өмір алдап сенімді самға биік қанатың талмай
өмір өзен тоқтаусыз жылжып ағады уақыт емші жазар жараны
қызығы мол қымбат сәттер баяғы сағым болып алыс қалады
қимаймын мен сені өзгеге қалайша сөзбенен
жеткізе алармын жүректің қалауын
өтінемін кеш мені махаббатым сағынып күтпеші
алдады арманым кешір мені
қимаймын мен сені өзгеге қалайша сөзбенен
жеткізе алармын жүректің қалауын
өтінемін кеш мені махаббатым сағынып күтпеші
алдады арманым кешір мені
алдады арманым кешір мені
таңғы шоу жұлдыз фм де
таңғы шоу жұлдыз фм де баян нұрмышева ерлан орынбасаров бүгін бізде қонақта
шу бірлік айдарлы деген жерлерді жақсы білетін болып тұр ғой ерекең дейді
жақсы білемін менің түп нағашыларымның барлығы сол жерде сол өңірде
мхм бірлік ауылынан біздің жандаурен мойынқұмдағы ммм
менің сәмбеттер ол жақтағы менің ыыы яғни әжемнің бауырларының барлығы сол жақта
ммм онда жандаурен неге алдап жүр бізді
не деп тайландтанмын деді ғой
қарапайым жандарға қарапайым сұрақ қарапайымдылықтарыңыздың сыры неде дейді
мен осы шынымды айтсам осындай сұрақтарды түсінбеймін
сыры неде дегенді қалай сонда деп
таңертең тұрасың деп бүйтіп
ол адам солай туылады қарапайым болып солай қалады әне
бірақ кейбіреулер қарапайым дейді
оның барлығы адам ойлаймын енді бір қиыншылықтан өтіп адам өз өзін жасағанда
бірақ енді ұмытып кететіндер де бар ғой бірақ дегенмен көп адам солардың көп пайызы ыыы сондай жағдайда болатын шығар деп ойлаймын мхм
ііі мысалы үшін ыыы жақында дубай қаласындағы ііі менің кейбір достарым таныстарым қайтадан оралып жатыр ыыы осы
көшіп кеткен достарың ба иә иә
көшкенде сояқта біраз жылдап жұмыс жасаған
олар айтады ы неге десем кезіндегі шейхтары ояқта енді монархия ғой иә
ыыы олар қиындықты көрді де осындай қаланы жасады дейді
олар ы келген қонақтарға да бүкіл халыққа да ы барынша қолайлы жағдай жасады дейді біріншіден налогты мүлдем төлемейді дейді мхм
ал енді ол кісілердің шейхтар өмірден өткеннен кейін орнына балалар келді дейді балалары дейді сәл басқашалау дейді
олар неге америкада налог бар неге бізде жоқ онда налог қоямыз деген сияқты ммм
і олар өйткені олар кішкене ы енді баршылықта өмір
өмір сүргеннен кейін бұрындағындай қиындықтар көрген жоқ дейді иә көп нәрсені түсінбейді аха
сондықтан сондай сондай жағдайлар ы қиындық көрмеген адам сәл басқашалау болатын шығар деп ойлаймын
билет ұтқысы келгендердің сұрағы шығар дейді жаңағы сұрақ
былай істейік біз онда сіз енді ондай сұрақ қоймаңыз сол үшін сізге
ііі кімнің сұрағы еді жаңағы қарапайымдылықтарыңыздың сыры неде деген
а қошанти екен ғой қошанти қошантиға ыыы екі билет онда иә мхм
ыыы қайырымдылық ол бірінші отбасылық тәрбиеден қонақтардың тәрбие көрген адам екендері көрініп білініп тұр дейді гүлшат жазып жіберіпті рахмет
ал енді жаңа өздеріңіз бір образ дедіңіздер ғой образды өзгерту жағынан жалпы баян ханым өзіңіз қалай өзгергіңіз келеді алдағы уақытта
осы қарапайымнан шығып тұр ғой барлығы ше қарапайым киіне салу керек шығар дейді де
ыыы мысалы үшін сахнаға шыққан кезінде көбісі
кешкі көйлектер бір сондай бір тастарымен әсіресе қыз балалар
бір рет бір қыз сахнаға бір көйлекпен шығып мен таңғалғанмын артынан он бес жігіт артын
ііі білмеймін мен і бүгінгі күні енді сахнаға ммм комфортпен шыққым келеді
ол ән де комфортный болу керек енді әндеріміз бұрыннан жаман деп айта ұнайды жақсы
бірақ та қазір сондай бұрынғы әндер ол мысалы қазақша киімді не болмаса ұзын көйлекті талап ететін сондай әндер болды да мхм
ііі енді қазір әннің өзін бір свободный стиль деп айтады ғой еркін киім үлгісі де сондай болса ма деген ой
бірақ бір сөз бар ғой сұлулық жаңа құрбандық талап етеді деген қиналсаң да әйтеуір бір әдемі болып шығу керексің деген
ол бұрын болған шығар деп ойлаймын ыыы бүгінгі күні қайта табиғилыққа көбірек келе жатқан секілді
білмеймін мен үшін мысалы кірпікті жабыстыру қасты татуаж жасау мүлдем ұнамайтын дүние
салбырап бәрі жоқ мысалға өте бай адамдарды көреміз ғой дүние жүзінде солар мысалы жай әшейін крассовкамен келе салады
иә ең бастысы ыңғайлы киім киіп
иә өзін еркін сезініп сондай бір білмеймін маған дәл қазір бүгінгі күні сол образдар ұнайды
і не дейсің наргиз кэжуал і біледі ей мынау
ей жаным казгу да бес жыл бекер оқыған жоқсың ғой
іхі келесі сұрағыңыз наргиз
енді тағы да сұрақ қойғым келіп отыр ііі бір көптен бері кейінге қалдырып бірақ жасағыларыңыз келіп жүрген бір нәрсе бар ма
бір ыңғайы келмей жатыр да
бар ондай көп ондай көп
иә ол шығармашылыққа қатысты шығармашылыққа қатысты
ал енді жаңағы мысалы сіздер ііі телехикаяға түстіңіздер өз үйім деген секілді енді қазіргі таңда тағы осындай бір жобалар болып жатыр ма және ұсыныстар
ұсыныстар негізі болады қабыл алып жатқан жоқпыз негізі ше
не үшін сіз әлі шықпаған
себебі ыыы менде ой ыыы мынау бізде интернет заманы мхм қарқынды дамып келеатыр маған сол төңірек өте қатты қызық
ыыы қазіргі таңда мысалы үшін телеканал бір
жас келген бір пенсияға шыққан бір үлкен кісі сияқты негізі былай айтқанда
ал енді интернет болса бір жас бала идеясы көп ыыы бір
смарт дейсіз ғой смарт сондай бір қарқынды күште бір дамыватқан бір сондай бір жастар сияқты маған көрінеді ал енді
смартты түсінбей отыр жоқ смарт деген
телевизияның қасына интернет былай келетін сияқты да
пенсияға шықтыңыз ғой енді жақсы демалыңыз біраз жұмыс жасадыңыз кезінде

кәдімгідей ұрып жібердің ғой
былай айтқанда еркіндік і бұл жерде де еркіндік бар ғой егер өзіңнің ютуб каналыңды ашсаң ол жерде де өзіңнің шығармашлығыңды еркін дамытуға болады мхм
өзіңнің ойыңдағы дүниелерді көрсетуге болады ііі ешқандай мынандай қоршау жоқ мхм
ы сондықтан бұл жағында да бір өз өзіңмен еркін жұмыс істейтін мүмкіндіктерді таңдап отырған сияқтымыз
тіркеліп қойыңыздар қалай аталады ютубтағы ерлан мен баян ерлан мен баян
ыыы ұттым ау рахмет бізге сіздердің жолдарыңызды берсін үлкен отбасы болайық дейді қошанти болыңыздар әумин
мхм ыыы нұргүл рахмет сізге таңғы шоу жалғастырамыз
эфирде таңғы шоу
біз барушы едік ойнап күліп паркке
есімізде сол бір кездер әлі де
бірге жүріп бірге өскен достарым достарым
сағыныш бар жүрегімде бәріңе
бірге жүріп бірге өскен достарым достарым
сағыныш бар жүрегімде бәріңе
кел достарым кел достарым бас қосайық бүгін тағы да
кел достарым кел достарым өздеріңді жүрмін сағына
достарыма арнап барлық қадірлі
шырқатайын бүгін осы әнімді
бірге жүріп бірге өскен достарым достарым
жүрегіммен жақсы көрем бәріңді
бірге жүріп бірге өскен достарым достарым
жүрегіммен жақсы көрем бәріңді
кел достарым кел достарым бас қосайық бүгін тағы да
кел достарым кел достарым өздеріңді жүрмін сағына
кел достарым кел достарым бас қосайық бүгін тағы да
кел достарым кел достарым өздеріңді жүрмін сағына
жұлдыз фм мен бірге әр сәтіңді көңілді өткіз таңғы шоу
содан содан ктк ыыы не қойды талап қойды
жұлдыз фм ств деген сияқты ше мысалы иә иә
иә ы былай дейді ассалаумағалейкум ереке сізге көп рахмет осындай әдемі қазақтың сұлу қызын алақаныңызда ұстап отбасын құрып бақытты әйел қылып жүрсіз дейді
сіздей еркектер көп болсын дейді әумин
кім екен бұл жазыватқан
танысым ғой дегенім ғой
кім деген кокоджамбо дейді
кокоджамбо емес мен өзім сондай хат келген сияқты қылып оқып отырмын а сондай ма
кейде өйстіп қонақтарды мәз қылып қоятынымыз бар
хат жазбайатса не істеймін енді
оқимын ба келген хаттарды
жаман ерлан есіңде ме
үштерек деген кафедегі оқи берейін бе осындай
сол үшін осындай хаттар ойлап тауып отырмын
ал енді сіздер ал енді сіздер не үштеректе не болып еді
иә үштерекке оралсақ деп қайтадан жақсы
бала тәрбиесіне байланысты сұрақ қойғым келіп отыр сіздер енді екеулеріңізде өнер саласында жүргеннен кейін ыыы шығармашылық адамы болғаннан кейін ерлан аға жиі депрессияға түседі
енді білмеймін ғой енді мүмкін ерлан аға мүмкін
жалпы енді өнер адам болғаннан кейін шығармашылықтың адамы болғаннан кейін шынымен де өте сезімтал жаңағы нәзік болып келеді ғой адам деген
енді і бала тәрбиесінде і жалпы қиын болмайды ма осы жағынан алып қараған кезде бала тәрбиелеу
демалыстарға кетіп қаласыздар деген сияқты ертең екеуі сағынып жүрмейді ме
иә сосын мамасы мен папасының басы бөліп жатады ғой кім кімнің баласы
бір жақты мысалы үшін біреуісі кімге еркелейді іхі екіншісі соған барып еркелейді
ііі енді бала тәрбиесіне келген кезде әйтеуір білгенімізді үйретіп айтып жатамыз ғой бірақтан дегенімен бір жақсы сөз бар ғой баланы емес өзіңді тәрбиеле деген
менің қылығымды ыыы менің әрбір сөйлеу жаңағы мәнері дейді ғой мхм соның барлығын олар жаттайды екен
соны қайталайды иә бекер айтпайды ғой баланы емес өзіңді тәрбиеле бәрібір саған ұқсап өседі деп
өз өзімізді тәрбиелеген дұрыс шығар деп ойлаймын
ммм нұрғазы ақтауда радио істемей тұр дейді
баянсұлу кәмпиттерін жақсы көремін дейді ерлан ағаның жалғыз аққу әні күшті молодец жаке ііі өзіңіз қалайсыз дейді ерсін жақсы шүкір
м жана беріңіздер жарқырай беріңіздер дейді ыыы ұлым бекарысқа сәлем жолдап жіберсінші дейді бекарыс сәлем бекарыс сәлем
өнерлеріңізге сәттілік жұптарыңызға көз тимесін шынайылық басым дейді сіздерде
мхм соңғы рет қашан гүл сыйладыңыз баян ханымға
жақында дегеннің күні бар ма айы
жиырма сегізі күні сахнада өлең айтып тұрып маған келіп гүл берді мен баянға бердім
болашақта жыл сайын хит әндеріңіз көп болсын әншілерге де халыққа да жақсы адам ретінде үлгі болып жүре беріңіздер жұп болыңыздар дейді әумин рахмет көп көп мхм
жаңа бекарысқа сәлем жолдаңыздар ыыы анасы әкесі сіздерге рахмет деп жатыр мәз болып тыңдап отыр дейді сіздерді қуаныштымыз
ерлан орынбасаров баян нұрмышева бүгін бізде қонақта
бекарыстың құрметіне балапаным деген әнді қойса болады ма бекарыстың құрметіне жалғыз аққу
балапаным деген ән бар еді ғой бар қазір ең
ал енді жалғыз аққуды кімге арнаймыз тез айт
жалғыз аққуды ыыы жаңа үштеректегі достарға он жыл бұрынғы сол болған
ерлан орынбасаров үштерек жалғыз аққу
таңғы шоу
жұлдыз фм
айлы түннің аясында мұңлы сезім таралды
шалқар көлдің жағасында жаралы бір із қалды
жалғыз аққу көл бетінде жүзіп келеді
көз жасымен тынық көлді тебірентеді
күйге салып мұңын айтып табиғатына
сол бір аққу махаббатын қайта күтеді
мұңға толы жүрегімен жалғаздықты жырлайды
үміт оты жалындаумен пәк сезімі қинайды
жалғыз аққу көл бетінде жүзіп келеді
көз жасымен тынық көлді тебірентеді
күйге салып мұңын айтып табиғатына
сол бір аққу махаббатын қайта күтеді
жалғыз аққу көл бетінде жүзіп келеді
көз жасымен тынық көлді тебірентеді
күйге салып мұңын айтып табиғатына
сол бір аққу махаббатын қайта күтеді
жұлдыз фм де таңғы шоу
бүгін бір қызық күн болып тұр
қандай уақыт тез өтіп жатыр ма
екі ақ сағат отырған сияқтымын таңғы шоуда бүгін
сендер тіпті бір сағат отырған сияқты болып тұрған шығарсың ерлан мен
ерлан орынбасаров баян нұрмышева бізде қонақта
ассалаумағалейкум жаке жаке өтініш дейді шаляпина саинада тұратын ералыға айтып жіберіңіздерші бір видеоны қайта қайта жібере бермесін группаға память толатын болды
иә жалпы сондайды қою керек қой бір видеоны қайта қайта жібере беруді
радиодан хабарлама беріп жатыр ма сөйтіп
аймкүл апай талапта тұрған әкімбек деген күйеуі бар ммм
көп өнер адамдарын ыыы неге танып қалса қашады дейді
барахолкада жүрген өнер адамдарын айтыватр ғой ааа
білмеймін енді біз өзіміз қашпаймыз
иә ол кәдімгі жер ғой
таныды иә таныды иә деп
тіпті арнайы барамыз сол жаққа боянып
иә әсіресе алтын ордаға
шынымен ыыы наргиз жаңа әзілдеймін деп керемет идея тастаған сияқты
қол тиіп тұрса арнайы иә ыыы әдемі киініп алып қол ұстасып
алтын ордаға да базарға тастақ базарына да жалпы ыыы қарапайым біз сияқты халық жүретін жерге барып жүріп кішкене суретке
бір адамның көңілкүйін көтересіздер де мысалы сіздер оның күнінің жақсы өтуге себепші боласыздар өйткені қуанады ғой
енді жүре береміз тұрмыс тіршілігіміз болады ғой енді үйге бір бір нәрсе алу керек деген сияқты бір
бір төрт бес қойдың өліміне себепкер боласыздар
жоқ енді екеуін көргеннен кейін мәссаған мен міне суретке түстім әй жумайсың ба анау бір қойды алады да қуырдақ жасап қонақтар шақырып деген
жоқ негізі біздің ы ол барахолка болмасын ол тағы бас жер ме оның бәрі халық қой
ыыы біздің әншілерді әнші етіп отырған сол халық сондықтан і біз өз басымыз бөліп жармаймыз
жаңағы барахолкаға бармаймын ана жаққа барамын деген біздің өзіміздің
общипит дейді ғой мынандай асханалар болады ғой бір үлкен үлкен бір
сол қағанатқа ұқсас көбейіп кетті ғой қазір жерге кірмеймін дейтін де әріптестерім болады
бірақ мен айтамын енді астан үлкен емеспіз ғой қай жерде болса да тамақтана берейік жүр деп иә
сондықтан барлық жерден кездестіре аласыздар біздерді
адам болып қалайық ағайын ерлан баурымызды жұма намазда көріскенше каминка мешіті дейді
каминка мешіті кім жанатбек ағамыздың барып жүрген мешіті емес пе
сондай ғой деймін мені көбінесе ол жерден әділ сламханды көремін мхм
і сәкен ағамызды анда санда көріп қаламын мхм
ііі кыдырәлі ағамызды көремін жалпы
алматыда каминка мешітінде қыдырәлі ағамызды иә
алматыға келген кезінде бәлкім сол жақта бір
біреу алдап жүрген сияқты мен қылдырәлімін деп
тексеруге болады келесіде көргенде айт
қарақат апайымыз алып келіңізші келесі
сіздерге бақыт байлық денсаулық тілеймін өмірде тек ақ жол дейді әбу бәуір мешіті дейді
біз тағы да тыңдармандарымызға конкурс жайлы айта өтсек
байқау жайында қоқыстан табылған миллионер қыз деген ы сатып алу арқылы
ол қандай кітап екен содан кейін қаншаға сатып аламыз оны
бес мың теңгеге кітапты сатып аласыз да автоматты түрде жаңағы байқауға қатысасыз е арзан екен іхі енді сіз ештеңе жоғалтпайсыз өйткені
иә кітап сізде қалады кітап менде қалады сонда иә
бір жағы орысша бір жағы қазақша түһ содан
жаңағы байқауда ең ыыы жаңағы басты ұтыс ы екі бөлмелі пәтер ақтау қаласынан сегізінші шағын ауданнан мәссаған жалпы барлық ақпаратты ұлдана төменгі сызықша ерқасын
екі бөлмелі пәтер ұтып алуға болады иә одан бөлек тағы да түрлі жаңағы сыйлықтар да болады ойбай
адамның баспаналы болуына өзіңіздің үлесіңізді қосасыз сауап
бұрыннан осыны айтпағансыңдар неге қазір айтып отырсыңдар енді айтып отырмыз енді шамамыз келгенше жақсы нәрсе аз болады
жиі жиі айтып тұрыңдаршы жарайды жақсы нәрсе аз болады бар жоғы бір де сексен бойы
ақбибі хамидолла наргиз ибрагим билеттер қазақтың қарапайым жігіті мен жасұлан қали
және екінші билетті кімге береміз айтыңыздаршы ал қандай сұрақ қандай хат ұнады бүгін
біз і кішкентай бүлдіршінімізге берсек қалай болады
болды бекарысқа сәлем жолдағанбыз ата анасы жазған болатын онда сол кішкентай бекарысқа екі билет мхм
ән мен әншіге жақсы
ал циркке кім барады қошанти циркке барасың
ерлан орынбасаров баян нұрмышева бізде қонақта болды көп рахмет
жаңа енді білмеймін періште аузыма салған шығар алла қаласа тоғыз айдан кейін бауы берік болсын деп құттықтауда жүрейік дедік қой әумин
адамдардың ойына бір нәрсе салып қойдыңыз ғой ертең инстаграмда сондай ма деп олай емес достар
жақсы достар еліміз аман жұртымыз тыныш болсын сау болыңыздар
жұлдыз фм де